Zah kôfa mandeha amin'ny grande surface raha karazagny telo fôgna vidiky, zah mividy jus, aveke mividy yaorta karazagna yaorta avekeo mividy tsakitsaky na biscuit na kk pigeon na chips.